Kithomo, kithomo nikiega, wanauthomithie mwana, kanaona tuge tario ni muthomu kana ndimuthamu, guti vandu va kana va ningithii rarega kwendeka kithomo. Niundu wana riu niarama nwanginya ningienda kumenya atiriri, fertelesa eno niatumira niirendwa DAP, DAP. DAP I, niiruta wira u kana CAN I niya wira u no ndeci atya kana atya nde, muthomu ra kara ra nindumira ratelesa iriku. Ngithii kivuvira, nita mukurima, nitamurimi mwanginya ningienda kumenya, mbembe ino namiranda umuthi, ni mieterera mieri igana. Na uria vatiririe gukorwa ngirima, vatiririe gukorwa ngirima ngiugaga atia. Nundu, dawa, be- be- mbembe nwanginya yende ndawa. Ko nga nde muthomui I, ko ngathiiraga ngiuragia angwe ni vurira na ndawa iriku Ni ndumira iriku ni ndumira iriku Plus, kuma vau, ninendia ndio siakwa ino nirauga nimendagia nganyita ngiri imu Nde muthomo I, ko ningikorwa ngitana ati ngania uk ino ni siigana Ana ndiravota kuthoma karatathi ke igana ndiramenya narewa mirongo iri kana ni miro tondundi muthomu. Koguo nwanginya ngakorwa ngimenya, kithomo, twa mavuku, twa kwandikwa ovisi, nginya kau gwaka nikurenda mathavu. Na undu ungika kwaria ma wira kana va urega kutumira mathavu. Niundu warega kumatumira. Ugeka maundu mau moothe, maku. Ukona uraruta wira wa noki tondu, ti umenya kuundika, ti umenya guika atia. ni waurwa ritwa riaku vau kana niwathii bangi iria ukuthii. Irore riu niciatigirwe guikirwa. Nginya guikira gasian ndungirota guikira I tondu ndwimuthomu. Na aria mataiathomu atene acio nimmamenyaga uria mekaga. No kuringana na umuthi uuu turi, tariu, niregua anga ni digital kana ni analog. Kuria uma I, iyo ni computa yaletwa rau ka ani ngari winayo vao. Kwaria ma, ngari iyo ithiite kaa ni urona kanyamu kau kevau mbere ndukenda kumenya ngari iyo ko ingarite spidi ya kilometa 180 niki Ndereria cokia cokia thii kaa Riu utesi kuthoma I anga we twatotu tothio Kuma vau nginyagia ciana ino turarera, nwanginyagia mwana, ni na mwana niwauma sikulu, uma kana vara angwe I, ikwe gutarana imwe I ni agana we ndwici. Rio githomo ngingikorwa gitaikiega atiaagakorwa mwana ucio niaguka amburie kiuria na nimucokerie tondo anani nanathoma koguo nwanginya kithomo ni ndinguiga nigicoko. Kithomo nikiega tondu wimuthomu, gutio kana o ungirigwa niguo. Wana umirite kwi andu., wana ukithii kuria kindu ndukari nuramenya kwi tunyamu twandike raria. Kitho sai irauma siringi ikumi. Savati ni siringi kivau. utaimuthomu ko ukathiisaga guitia uguo kou Kithomo nwambuge nikiega